mme unam emi osopde idem akan eti eti kotu mme unam edi ebua. ebua osop idem eti eti. and ukpon emi esinede ke ebua idihe akpri ukpon anam do ebua. ini emi abua anadena akpan uton nsie. uton nsie aka anyen e onyun akama anyin nsie nko esie mkpo. ediwak owu esikama ebua aka akemum unam ke sid ikod. iti mkpo isin ebua k'anyin ebua okud usun eti eti. okud etic emi unam onwonwono k'ibu sef. okud itie emi unam esimede ebine okomum edin. mbin asenade ma eidikpene unam oro ewid. ebua osop idem eti eti k'unam. unam mwen nko edi anwa. ehh mmowu esidep anwa ke. ntak emi edide eku ifina fin k'ufok. anwa akakpan nte akiba odiohe itie kied eku edi kpoho kpoho ke enyin. anewa idiok anwa odok ebine e. anum e inikied tikip ewid okpok e ata asuan e nte amade ma. mme unam oro edi mm'unam emi e e osophe idem eti eti